Xkin pake gap pasens par gono gan to kosakꞌ, por bali chewdeganigangan nadinmodkə guniogan gacheno rotrkacho pornichero buen gostgue ganga trirelekap ekedin diopaketofay chinapokaguesolona kobistola valer kacho kachimpa korotrkacho puerpar chilaninapo pats pasens rakweldio deke napoka kwechinioꞌ porni chilachgak kaye kazao wchilachgak zawzmerzyiw etrkinchaw, pornirkacho pornirkacho kuchiniologarkə atichilarirka chilalisew ganga adrikandikos sesenawnizioꞌ porni nupaketonirielachgunioꞌ chini larniembr guechinio logar otrkachini kuchinioꞌ sien kosroo lchi adresan diraniguchi axt rotr kach pornira kwaldio dekadgradi noswenioꞌ por tant tganazew zienx zien rokoss gon falt gnioꞌno sienkagawneꞌ chilari rkachu kuchinioꞌ logar keana mor admodno pakentonigzulo nadi komplet wenioꞌ por mas kerkach nadi komplet ni winioꞌ, chiru gundo gan guechinioꞌre baler kachu par jakou guno gan nirka nikayelioꞌ, pues napoka gonion kom pasens pornize tezirakan pornir kalquier kosni raparken no paketologar rotragaken na shanegaken.